Un marcapassus es un aparatu qu'ayúa a reglal los latíus del coraçón. Hunciona en mandandu señalis elétricas qu'estimulan al coraçón paque se contraiga i bombéi sangri de horma regulal. Quandu'l coraçón no lati de horma normal, el marcapassus entrevieni pa corregil el passu i assegural-si de que'l coraçón bombéi sangri bastanti palas nesseciais del cuerpu. Es un aparatu mu aparenti pa pressonas con pobremas de passu cardiacu.